Ny karazana biby tegna matsilo saigny ndraiky ediny e ry renard a, perroquet o, elephant o, i tyranosaur i, i lion o, vitsiky, ny antely, ny bosy, ary ndreky valavo.